Ny sakafo rusiana zany da miopa amin'ny hena miaraky amin'ny legima, da ny ovy sy ny beteravy Ny sakafo tena fihinagne olo any andavan'andro zany da pelmeni izay tsy ino fa ny ravioli Da misy koa ny blinis crêpe manify, da misy koa ny ron-dronono beteravy